<audio distortion> -be ilavako gny hevitsinao zay aloha. Toro-hevitsy avy aminao. Tsy zay izy io fa misy asa roa zay hitako tambaliky tagny. Gny raiky CDI fe tsy de be loatsy gny karamany, gny raiky nefa CDD fohifohy avao fa mba be gny karamany. Ka ze raha zay ilako toro-hevitsinao io hoe gn'iza gny tokony ho fidiko? gny CDI kely karama igny sa gny CDD be karama igny? zaho nefa matahotsy, tiako le be karama fe matahotsy hoe tapatsy contrat da tsy hitohy. Mba omeo hevitsy aho ra!